Na tam'tanànanay teto bôka misy olo karaha miseho azy mihidy vazana zay leroa, io bôka bakeo olo tandroy reo miseho azy mihidy vazana zany. Za ndraiky fa hainao e, za ndraiky manafolahy nitarika ty tanàna ty, io to de niray aina io e, io ndraiky tonga mele teo fa io tonga de resinay t'après. Io zany tsisy zaka tafiditra teo mihitsy.